í Broadway eina kvöldstund síðastliðið föstudagskvöld þegar söngleikurinn kabarett var frumsýndur þar Hlín Agnarsdóttir gagnrýnandi er hingað

komin til að rýna aðeins í sýninguna

ég segi þetta

samkomuhúsið í Broadway eina kvöldstund með tilheyrandi lifandi

söng

fyrir okkur um hvað þetta verk fjallar í stuttu máli já þetta verk og varð að söngleik sem sagt árið nítján hundruð sextíu og sex fyrst frumsýndur

og fór síðan sigurför um heiminn hefur verið meðal annars verið

á Íslandi ég held þetta sé gerist í Þýskalandi það kemur þangað breskur rithöfundur og það er mikið frelsi í til dæmis

kynferðismálum sem er lögð mikil áhersla á í

svolítið og það er líka lögð áhersla á það í þessu verki það er mikið um

fólkið

gerir sér ekki grein fyrir því hvað það á yfir höfði sér þegar nasistarnir taka síðan við völdum í Þýskalandi þannig að Marta Nordal sem setur leikritið á svið hún telur að þetta eigi þýðingu fyrir okkar tíma þar sem fasismi popúlismi og lýðskrum á greiðan aðgang að mörgum þjóðfélögum en jafnframt með mjög pólítískan undirtón það er nefnilega alvarlegur undirtónn þarna þannig það mæðir mikið á leikurum sýningarinnar þeir þurfa að geta jöfnum höndum sungið leikið og dansað og túlkað öll þessi

blæbrigði já þarna í burðarhlutverkum eru Ólöf

og Hákon ungir leikarar sem komnir eru til Akureyrar til að leika í þessari uppfærslu hvernig fannst þér þeirra frammistaða ég verð að segja það að mér fannst Ólöf Skagfjörð sem er þarna í hlutverki

hún algjörlega slær í gegn

hún hefur svo í

fyrsta lagi er hún

svakalega góð söngkona og

mjög vel í öllum öllum söngnúmerum en einnig hefur hún

fallega sviðsframkomu hún er glæsileg á sviði og leikurinn er

gaman að sjá hvað hún gerir þetta vel og

öll búningar og gervi

Hákon Jóhannesson ungur nýútskrifaður leikari hann fer langt á því að vera ungur kraftmikill og og einhvern veginn taka salinn með sér og það tekst

mjög vel einmitt og

síðan eru það eldri hjónin

ekki hjón eldra eldra parið það er sem sagt leigusalinn frú

Gylfadóttir syngur og leikur og það verður að segjast eins og er að hún hún smellpassar inn í þetta hlutverk gerir það með sínum hætti

með sínum hætti hún sem einhvern veginn passar mjög vel fyrir þessa konu

verður að lokum fórnarlamb þessa ofbeldis verður táknmynd fyrir það ofbeldi sem með með valdatöku nasismans það er Karl Ágúst Úlfsson sem leikur hann og gerir því mjög sjarmerandi skil maður fær mikla samúð með með honum það má ekki gleyma því að hann er líka þýðandi verksins það er eiginlega ekki hægt að tala um verk án þess að tala um hljómsveitina það er þarna lifandi músík undir öllu saman tíu manna hljómsveit ef ég man rétt sem skilar þessu vel frá sér já

á þessu litla sviði í samkomuhúsinu á Akureyri tíu manna hljómsveit á baksviðinu útsetning og hljómsveitarstjórn er í höndum Þorvaldar Bjarna Þorvaldssonar og mér fannst og

heppnaður svo má ekki gleyma því að þarna er henni tekst einhvern veginn að finna alveg glimrandi fínar

og hún þarf að nýta það mjög vel og það tekst

einfaldan hátt bara með tveimur

flekum sem einhvern veginn fá margskonar þýðingu í allri framvindunni það er einhvern veginn alveg ótrúlega smekklega leyst hjá henni og gengur algjörlega upp maður verður aldrei leiður á Auður Ösp Guðmundsdóttir

saman þá er þetta að þínu mati hvað sterk uppfærsla já þetta er fyrst og fremst bara mjög góð skemmtun ég

verð að segja að það er gaman að Marta Nordal hún er náttúrulega mjög reyndur leikstjóri að hún skuli ætla sér núna með með þessu verki sem er mjög metnaðarfullt

mjög metnaðarfullt að byrja haustið á eftir kannski nokkurra ára krísu einmitt kærar þakkir fyrir þetta Hlín menningin verður þá ekki lengri í kvöld við þökkum fyrir okkur